अगर ताला और जभी है और दरवाजा में लगीस है। तो ताला में चाभी ल डालना है चाभी हर सांचा में बैठ जायल और गोल गोल घूमना है। फिर ओकर बाद ताला हर खुल जायल।